Biasana di kota Bandung, awan sering katingali ngumpul di gunung-gunung sabudeureun ngabentuk pamandangan anu asri jeung seger, utamana nalika isuk-isuk atanapi sore.

Penting pisan pikeun rutin ngumbah panangan, utamana pikeun ngajaga kabersihan sareng nyegah panyebaran panyakit. Ku ngumbah panangan nganggo sabun sareng cai, urang tiasa ngaleungitkeun kuman anu tiasa nyebabkeun infeksi sapertos flu, diare, sareng panyakit anu sejen.

Ajaran sakola sareng sepuh tiasa silih ngabantosan ngadidik murangkalih ku cara kolaborasi anu harmonis antara pendidikan formal sareng nilai-nilai anu diterapkeun di imah. Di sakola, murangkalih diajarkeun ngeunaan elmu pangaweruh, kabiasaan anu hade, sareng cara berpikir kritis. Sedengkeun sepuh, minangka guru kahiji di imah, ngajarkeun nilai-nilai moral, etika, sareng kabiasaan sapopoe, sapertos hormat ka batur, tanggung jawab, sareng disiplin.

Warna langit ayeuna nyaeta hideung kusabab ayeuna nuju musim hujan.

Pejabat anu kapilih di Indonesia gaduh tanggung jawab anu penting pikeun ngatur nagara sareng ngawula ka rakyat.

Ubar tradisional anu aya keneh di budaya kuring nyaeta nginum jamu anu dijieun tina rempah-rempah alami, sapertos kunyit, jahe, sareng temulawak.

Di Indonesia, aya sababaraha masalah kasehatan anu darurat, di antarana penyakit menular sapertos COVID-19 anu sempet nyebar sacara luas sarta nimbulkeun krisis kasehatan. Salian ti eta, demam berdarah sareng Tuberkulosis atanapi TB oge janten masalah utama anu masih perlu perhatian serius ti pamarentah.

Palajaran anu dipikaresep ku kuring di sakola nyaeta fisika. Alesanana kusabab fisika ngagambarkeun cara-cara dasar kumaha alam semesta jalan sareng eta ngajarkeun kuring pikeun mikir sacara logis jeung oge sistematis.

Tempat anu nyababkeun perangkat kuring ngagaduhan kualitas koneksi anu awon nyaeta daerah anu jauh tina menara pamancar sinyal, misalna di pedesaan atawa daerah terpencil, gedung tinggi anu ngahalangan sinyal, atawa ruangan bawah taneuh.

Leres. Di Indonesia, seueur sakola anu ngadukung sababaraha basa, utamana di sakola swasta atanapi sakola internasional.

Musisi anu kuring resep nyaeta Nadhif Basamalah. Lagu-laguna sering ngandung lirik anu jero jeung nyentuh kana hate.

Lamun kuring tiasa diajar hiji kabisa, kuring bakal milih kabisa nyiptakeun musik. Musik teh mangrupa hiji bentuk ekspresi anu kuat sareng tiasa ngahubungkeun perasaan jeung ide tanpa wates.

Leres, kuring resep damel. Kuring ngarasa puas lamun tiasa ngarampungkeun tugas atawa proyek kalayan hade sarta ngahasilkeun hal-hal anu tiasa dipake pikeun ningkatkeun diri atawa ngabantu batur.

Generasi anu langkung sepuh tiasa ngajar atanapi interaksi sareng anu ngarora ku cara ngabagikeun pangalaman sareng nilai-nilai hirup anu penting.

Warna anu kuring resep nyaeta warna biru. Biru ngajarkeun rasa tenang sareng seger, sareng sering ngingetkeun kuring kana langit atawa laut.

Pikeun pindah ti Indonesia ka nagara sanes atawa ka nagara tatangga, aya sababaraha dokumen anu diperlukeun, di antarana paspor, visa, kartu kulawarga, akta kalahiran, surat katerangan sehat, surat rekomendasi atawa surat undangan, sareng dokumen imigrasi sejenna.